<hesitation> Ny anahy tsy dia misy hoe fomba fiakanjo manokana tiako fa <hesitation> rehefa <hesitation> mahavita ny asany izy izany dia mety amiko foana izay mba hoe mety amiko izany hoe akanjom-behivavy fa tsy <hesitation> tsy ankanjon-dehilahy be. <hesitation> Tsy dia misy hoe <hesitation> safidy manokana fa <hesitation> na raoby io na pataloha an, mety foana rehefa mifanaraka amin'ny toetrandro izany, indrindra indrindra satria. Ny anahy tsy dia ilay bikany no zava-dehibe fa ilay fiarovana. Izany hoe raha mafana ny andro a, dia mba akanjo mangatsiatsiaka <hesitation> nefa maharo ahy amin'ny hain'andro no ilaiko. Raha mangatsiaka ny andro a, dia mba akanjo mafana no ilaiko. Dia izay fotsiny no zava-dehibe.